هو الموضوع صعب ويخوف حتى إذا جربته من باب التجربة بس، بس ممكن مثلا أجدر أكتم نفسي عشرين ثانية بالكثير مرة، نص دقيقة اللي هي ثلاثين ثانية، ما أتوقع إن أكثر من كدا، لأنه نفسي ما هو منتظم، ليش أتنفس بسرعة، في ناس ما شاء الله تقدر تتنفس، <hesitation> دجيجة، دجيجتين، ثلاثة تجدر تجعد تحت المويه بدون نفس فالنسبة لي عشرين ثانية.